जो कैमरा होता ह अगर उसमें पास से फोटो लेगे तो हमें जूम नी करना पड़ेगा। लेकिन अगर दूर हुआ तो हमें जूम करना पड़ेगा।